Voki pakou, ari evoa tore ovoi ravere urua iava, aasi ura rai, sivukato rukue avoi, sivukato rukue avoi, asi ura rai. Kovoa iare ora vasikesia, vore ravireo ia. Ravireo ia ari evoa <hesitation> vosa ravireo paoro avapape, rovopavirutu ari aio aue asii, asi urarai o eake, vo vokipakou. Evaia oira osier aro karukaru ravero rera iare sivukato. Ari evoa ee- voa- evo va aioa iare avarai. Eakevi, varao ita aio ara vova atoia, oisi raga vova aio evara via pitu avere, oire eva vi opesiei oire oripaa time evaa, evara viare aio ori ara. Eva aiopaoro avara vere, avaravere, eake kovovi purasa vatatopoa ari aio avi ta aio avere, oavia ragai groupie paivere osa kovopa vere. Evo kovopaoro aue ragaita asiva toupee verera ora varapie paeveira, kopaoro evo kovorovita purapaoro, vosa kovopa raevara eiraita asiva iria toupaevere iria ora karukaru piepa ravere. <hesitation>